Lýðsson hlaut fjórtán ára fangelsisdóm í Landsrétti í dag fyrir að bana bróður sínum það er tvöfalt þyngri refsing en héraðsdómur dæmdi fjármálaráðherra segir að það megi velta því fyrir sér hvernig samskipti Isavia ætlar að eiga við skulduga viðskiptamenn í framtíðinni hvorki hann né samgönguráðherra gera athugasemdir við afgreiðslu félagsins á skuldum WOW fellibylur skall á austurströnd Indlands í dag umtalsverð röskun varð á samgöngum og talsverð eyðilegging blasir við Björk Guðmundsdóttir heldur átta tónleika í nýju tugir íslenskra listamanna koma

lagði af stað til Ísraels eldsnemma í morgun ásamt fylgdarliði stemmning spenningur og stress einkenna andrúmsloftið í hópnum

um páskana í fyrra héraðsdómur Suðurlands dæmdi Val í sjö ára fangelsi fyrir héraðsdómi sagðist Valur

ekkert muna eftir atburðum næturinnar vegna ölvunar en neitaði að hafa haft ásetning um að bana bróður sínum Valur var ekki viðstaddur dómsuppkvaðningu í dag það sem máli skipti í þessum dómi var að héraðsdómur hafði sakfellt fyrir annarri málsgrein tvö hundruð og átján sem felur í sér að ákærði

ásetning til líkamsárásar en ekki til þeirrar

afleiðingar að bróðir hans lést en hann var ákærður fyrir tvö hundruð og ellefu sem felur í sér ásetning til líkamsárásar í því skyni að svipta mann lífi og það er niðurstaðan og það er þess vegna sem refsingin er þyngd í samræmi við og refsingin sýnist mér vera bara ágætlega skynsamleg

hvers vegna er svona mikill munur á dómi Héraðsdóms og

Landsréttar það er

hafa haft ásetning

getur verið eðlilegur en það er

það er kannski soldið erfitt að lesa það úr dómnum bæði fjármálaráðherra og

samgönguráðherra taka skýringar stjórnenda Isavia á mikilli skuldasöfnun WOW air við félagið góðar og gildar talið er að skuld WOW

við Isavia sé tæplega tveir milljarðar króna sem kunnugt er kyrrsetti Isavia eina af vélunum sem WOW hafði á leigu til tryggingar skuldinni héraðsdómur Reykjaness úrskurðaði í gær að kyrrsetningin hafi verið heimil en sagði einnig að það væri bara til tryggingar skuld sem tengdist þessari

tilteknu vél eða um áttatíu og sjö milljóna króna fjármálaráðherra segir ekki sitt að meta hvort eðlilegt hafi verið að hleypa WOW í slíka skuld heldur félagsins sem rekið sé á viðskiptalegum forsendum mér finnst þeir hafa fært gild rök fyrir því hvernig á því máli var tekið að að grípa til þessara ráðstafana sem að kynntar hafa verið Bjarni minnir á að Isavia sé sjálfstætt fyrirtæki og rekið fyrir sjálfsaflafé þótt það sé í eigu ríkisins hann segir stjórnendur Isavia hafa staðið frammi fyrir erfiðri ákvörðun um hvort ætti að gefa WOW möguleika á að reyna að ljúka fjármögnun félagsins úr vondu hafi verið að ráða og auðvelt sé að vera vitur eftir á þá sé heldur ekki sjálfgefið að tjónið verði eins mikið og talað hefur verið um hins vegar má alveg velta því fyrir sér og sérstaklega held ég að það eigi við eftir að við fáum endanlega niðurstöðu í þessum

lagalega ágreiningi sem er uppi með hvaða hætti félagið ætli til lengri tíma að að haga samskiptum við viðskiptamenn sína sérstaklega hvað varðar vanskil var forstjóri Isavia látinn fara vegna þessa máls nei ég hef ekki haft neinar upplýsingar um það Isavia er opinbert fyrirtæki í eigu ríkisins en starfar sjálfstætt á grundvelli alþjóðlegra og innlendra laga og eins og fram hefur komið hjá þeim þá taka þeir allara sínar ákvarðanir ákvarðanir á viðskiptalegum grunni og þar af leiðandi hef ég ekki haft neinar athguasemdir við þær ákvarðanir Isavia hefur áfrýjað úrskurði héraðsdóms vegna kyrrsetningar þotunnar sem WOW var með á leigu Isavia telur dóminn ekki í samræmi við lög og vilja löggjafans standi úrskurður héraðsdóms raski það í grundvallaratriðum þeim forsendum sem gjaldtaka félagsins sé byggð á Sveinbjörn Indriðason starfandi forstjóri Isavia segir í tilkynningu að þetta geti haft neikvæð áhrif á íslenska ferðaþjónustu Oddur Ástráðsson lögmaður

sem á umrædda þotu sagði í samtali við fréttastofu að umbjóðendur hans standi við tilboð sitt um að greiða Isavia þá skuld sem fallið til vegna þotunnar talið er að sjö hið minnsta séu látin á Indlandi eftir yfirreið milljónum var gert að yfirgefa heimili sín á svæðum sem urðu illa úti í fellibyl fyrir tveimur áratugum vindhraðinn komst í hátt í sextíu metra

á sekúndu þegar fellibylurinn náði landi í borginni í Orissafylki í austurhluta Indlands í dag pálmatré flugu í loft upp raflínur slitnuðu fjarskiptasamband rofnaði umtalsverðar tafir urðu á samgöngum bæði í lofti og á láði tuttugu ár eru síðan um tíu þúsund manns létust þegar fellibylur reið yfir

yfirvöld

því einum fimm milljónum íbúa þar að yfirgefa heimili sín sama fyrirskipun bíður þeirra sem búa á

hættusvæðum í Bangladess þangað sem fellibylurinn tekur nú stefnuna forysta iðnaðarmanna

um að stytting vinnuvikunnar sé helsti styrkur

kjarasamnings iðnaðarmanna og Samtaka atvinnulífsins formaður félags

segir að samningurinn marki tímamót samningurinn tekur til um þrettán þúsund félagsmanna í þessum félögum

nú er búið að semja fyrir níu af hverjum tíu á almennum vinnumarkaði og fyrir tvo af hverjum þremur

vinnumarkaðnum í heild sinni kjarasamningur iðnaðarmanna

er byggður á Lífskjarasamningnum sem Starfsgreinasambandið og verslunarmenn undirrituðu fyrir um mánuði

er kveðið á um sama

hagvaxtarauka og gildistíminn er rúmlega þrjú ár forysta verkalýðsfélaganna er sammála um að stytting vinnuvikunnar sé helsti kostur samninganna við erum að stytta dagvinnutíma og tökum upp ég held að þetta eigi eftir að koma okkar mönnum sem vinna langan vinnudag mjög vel við lok samningstímans geta starfsmenn kosið um að stytta vinnuvikuna í þrjátíu og sex

og fimmtán mínútur án samþykkis frá

samningur sem svalar

þörfum nýrrar kynslóðar kynslóðar nú kemur

niðurstaða atkvæðagreiðslu félaganna á að liggja fyrir tuttugustu og annan maí hvernig heldurðu að félagsmenn þínir taki í samninginn það verða sjálfsagt skiptar skoðanir til að byrja með það er mín bjargfasta trú að við erum að gera góðan samning

annarri umræðu samkvæmt frumvarpinu verður heimilt að rjúfa þungun konu að hennar beiðni til loka tuttugustu og annarrar viku þungunar afar ólík sjónarmið tókust á í umræðunni enda er málið viðkvæmt farið var fram á nafnakall þegar greidd voru atkvæði um heimild til þungunarrofs til loka tuttugustu og

viku og var það samþykkt með þrjátíu og sex atkvæðum gegn tíu átta þingmenn Sjálfstæðisflokks og Framsóknar sátu hjá hundrað og fjórum árum eftir að við tókum upp kosningarétt kvenna erum við að greiða hér atkvæði um sjálfsforræði kvenna yfir eigin líkama í dag greiðum við atkvæði um eitt stærsta

sem komið hefur fyrir þetta þing á þessari öld en ég staldra við þennan þröskuld sem er í fjórðu grein frumvarpsins sem eru tuttugu og tvær vikur og það er þess vegna sem ég get ekki hér á eftir greitt atkvæði með þeirri grein en ég styð hins vegar frumvarpið að öðru leyti þetta snýst um einstaklingsfrelsi þetta snýst um frelsi

að ráða eigin líkama eigin lífi eigin tilfinningum og eigin framtíð það á að vera hlutverk stjórnvalda að tryggja bestu fáanlegu mæðravernd og efnahagslegar og félagslegar aðstæður sem hvetja konur til að standa með lífinu lífinu sem guð gaf og hefur heitið okkur að blessa Hreiðar Hermannsson hótelstjóri á hóteli er hættur við að stofna íslenskt

vextirnir og launin vegi þar þungt hann segist þó ekki hættur við að reyna að fjölga flugsætum til og frá landinu frá gjaldþroti WOW hefur Hreiðar unnið að því að stofna nýtt félag og hafa fyrrverandi starfsmenn WOW verið með honum í þeirri vinnu það er komin niðurstaða í

og það er búið að fara mjög grundigt yfir þau mál og niðurstaðan er sú að það er ekki er ekki forsvaranlegt að reyna slíkan rekstur því að

er það náttúrlega búið í þessari útfærslu Hreiðar segir að þar vegi nokkur atriði þyngst eins og íslenska krónan vextir hér á landi og hár launakostnaður sem og erfið samkeppnisstaða við stór flugfélög sem geti keypt eða leigt flugvélar á mun hagstæðari kjörum þrátt fyrir það segist hann alls ekki hættur að reyna að auka framboð á flugsætum til og frá landinu það eru margar leiðir í því sem maður getur ekkert

um fyrr en er búið að skoða þær nánar og það tekur náttúrlega miklu lengri tíma

er komið á það stig hann segist einungis hafa fengið jákvæð viðbrögð við þessum þreifingum ýmsir hafi verið reiðubúnir að leggja fram hlutafjárloforð

í Evrópu hafi verið tilbúin til að sinna ýmsum breytingum á vélum í stað hlutafjár hann segist þakklátur þeim sem unnið hafa með honum ég er engan veginn hættur svo bara sé ég hverjir vilja forstjóri Umhverfisstofnunar gagnrýndi orð neytanda um plast í páskaeggjum á ársfundi stofnunarinnar í dag hún segir að það ætti ekki að þurfa að fá forseta Íslands og umhverfisráðherra til þess að tína upp rusl meginþemað er

einfaldlega morgundagurinn er nær en þig grunar við erum að vísa til þess að árið tvö þúsund og þrjátíu er næstum því á morgun og við þurfum að grípa til aðgerða strax erindi Kristínar Lindu á ársfundi Umhverfisstofnunar bar yfirskriftina bara seinni tíma vandamál þar vísaði hún til nýlegrar fréttar RÚV um plast inni í páskaeggjum í fréttinni lét neytandi sem varð á vegi fréttastofu þau orð falla að hún pældi ekkert í kolefnisfótspori

átján ára gömul varð alveg brjáluð hún varð svo reið af því að henni fannst við vera að segja við hana við ætlum að halda áfram að neyta eins og við erum að gera í dag það verður seinni tíma vandamál þitt vandamál að finna út úr því hvernig við eigum að leysa úr þessu vandamáli Kristín Linda lagði í ávarpi sínu áherslu á að sá úrgangur sem verður til verði minnkaður mikið og að sá úrgangur sem þó fellur til verði endurnýttur hún fagnar sérstaklega því mikla

átaki sem hefur verið að undanförnu

kannski ekki að nota umhverfisráðherra og forsetann

í að tína

eftir okkur við eigum auðvitað að passa að það fari á rétta staði á meðal fyrirlesara á fundinum var forstjóri Umhverfisstofnunar Írlands en hún fjallaði um mikinn árangur sem náðst hefur þar í landi í hvers konar umhverfismálum sem hún segir að skipti miklu máli bæði fyrir umhverfið en ekki síður efnahag þjóða

í Kollafirði var friðlýst í dag í eynni eru mikilvæg varplönd sjófugla

er í bráðri hættu að mati Náttúrufræðistofnunar akurey er sex komma sex hektarar og liggur norðaustan við Seltjarnarnes friðlýsta svæðið er þó mun stærra og nær til tvö hundruð og sjö til hafsbotns og grunnsævisins umhverfis eynna akurey er í eigu Reykjavíkur og

við borgina um umsjón í eynni

verpa ýmsir sjófulgar eins og æðarfugl og teista auk lundans sem er langalgengastur lundinn er skilgreindur sem fuglategund í bráðri hættu á válista Náttúrufræðistofnunar Íslands lundinn er í kröppum dansi og það eru ýmsar ástæður fyrir því meðal annars breytingar á

fæðu sem að má að öllum líkindum rekja til loftslagsbreytinga það eru gríðarlega miklar breytingar að verða í hafinu í kringum landið sem að hefur áhrif á ekki síst

að við grípum til aðgerða til varnar þeim eins og hægt er friðlýsing Akureyjar er hluti af átaki umhverfisráðuneytisins í friðlýsingum meðal annars er unnið að friðun svæða í verndarflokki svæða á náttúruverndaráætlunum og svæða sem eru undir álagi vegna ferðamanna við erum að skoða núna tillögur frá

og ráðuneytið þar sem er verið að horfa til

sem mikilvægt er að við munum væntanlega sjá einhverjar tillögur koma inn á Alþingi um það í haust eða næsta vetur íslenski Eurovision hópurinn liðsmenn

og starfsfólk RÚV hittust við útvarpshúsið eldsnemma í morgun og hófu ferðalag sitt til tel Aviv í Ísrael þar sem Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva verður

við erum lögð af stað ferðalagið er hafið

er á leið til Ísraels til að keppa í Eurovision tvö þúsund og nítján það er mikil stemning og gleði í

hópnum og fólk ætlar að gera sitt besta það langur dagur

til London eftir mínútur og svo er ferðinni heitið áleiðis til tel Aviv

miðnætti í kvöld hvernig líður ykkur bærilega það er spenningur stress togstreita en við ætlum að taka þetta allt samkvæmt áætlun ég verð að spyrja um þessi rauðu gleraugu og gallana

farið aðeins yfir útlitið á á hópnum þetta er

nú fyrst erum við með alvöru atriði

gott að finna þessa stemningu nú verður hoppað uppí vél til tel Aviv og hvað svo við lendum þar á miðnætti í tel Aviv og og þar munu einhverjir fjölmiðlar bíða

okkar líka það er það sem bíður okkar í kvöld í tel Aviv verði þar með yfirlýsingu það verður athyglisvert er möguleiki á einhverri einhverri uppákomu að þið dragið ykkur úr keppni eða ykkur verði vísað úr keppni við erum ekki tilbúnir að svara því tugir íslenskra listamanna koma fram á átta tónleikum Bjarkar Guðmundsdóttir í New York segir að þetta verði vönduðustu og

margbrotnustu tónleikar hennar frá upphafi tónleikarnir verða í nýrri

en tónleikar Bjarkar marka opnun hússins fyrstu tónleikarnir verða á mánudaginn og þeir síðustu

fyrsta júní uppselt er á alla tónleikana en tólf hundruð manns komast á hverja þeirra í yfirlýsingu sem Björk sendi frá sér vegna tónleikanna segir hún að þetta verði hennar vönduðustu

frá upphafi þar sem hið

órafmagnaða og stafræna taka höndum saman yfirskrift tónleikanna fjöldi listamanna kemur fram með Björk á tónleikunum margir þeirra íslenskir og Hamrahlíðarkórinn sem verður skipaður fimmtíu söngvurum íslensk stjórnvöld styrkja ferðalag kórsins um fimm milljónir króna við erum að styrkja Hamrahlíðarkórinn sem er að fara að taka þátt í mjög umfangsmiklu verkefni með Björk Guðmundsdóttur þetta verður mikil landkynning og hún er að styðjast við kórinn þetta er samstarf sem hefur átt sér stað í talsverðan tíma og ég held að þetta verði

alveg stórglæsilegt hjá kórnum en hvers vegna ríkið að styrkja tónleika hjá henni vegna þess að ríkið styrkir oft menningartengda viðburði og við höfum verið að gera það í mörg ár við teljum að þessi viðburður

sé þess eðlis og sé þess virði að styrkja og teljum að þetta muni koma mjög vel út fyrir alla aðila málsins mikil leynd hvílir yfir tónleikunum og sem dæmi má nefna að fréttastofa

fékk ekki leyfi til þess að mynda æfingu hjá Hamrahlíðarkórnum áður en hann fór til New York en kórinn hélt utan í dag leikarar í

hafa í dag minnst leikarans

sem lék í fimm star

lést á þriðjudag sjötíu og fjögurra ára að aldri

glímdi lengi við heilsubrest hann var tvö hundruð og átján sentimetrar á hæð og þótti smellpassa í hlutverk

sem kom fyrst fram í fyrstu

Stjörnustríðsmyndinni vákurinn hávaxni var hægri hönd Hans Solo Ford er meðal þeirra sem minntist Mayhews í dag og sagðist hafa elskað vin sinn Mayhew og það gerðu fleiri frá vetrarbrautinni í órafjarlægð sem kom út árið tvö þúsund og fimmtán en helgaði líf sitt síðustu ár

loftþrýstingur fer hækkandi yfir landinu og benda spár til þess að veður muni einkennast af rólegheitum næstu daga

og köld norðaustanlands á morgun Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfurnar að afloknum íþróttafréttum Haukur Harðarson

fylkir hafði betur gegn Keflavík í í fyrstu umferð úrvalsdeildar kvenna í fótbolta þegar liðin mættust í Árbæ í gær hófst í dag en um er að ræða lang stærsta

sem haldur hefur verið hér á landi og

í oddaleik um Íslandsmeistaratitil karla í körfubolta gegn k r annað

kvöld Valur Lýðsson hlaut fjórtán ára fangelsisdóm í Landsrétti í dag fyrir að bana bróður sínum það er tvöfalt þyngri refsing en héraðsdómur dæmdi fjármálaráðherra segir að það megi

velta því fyrir sér hvernig samskipti Isavia ætlar að eiga við skulduga viðskiptamenn í framtíðinni hvorki hann né samgönguráðherra gera athugasemdir við afgreiðslu félagsins á skuldum WOW fellibylur skall á austurströnd Indlands í dag umtalsverð röskun varð á samgöngum og talsverð eyðilegging blasir við

er að ljúka næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan tíu punktur is verið þið sæl og njótið helgarinnar